طبعا <hesitation> لا تحاتي كلنا -كلنا نمر بيوم سيء من وقت لاخر، أقول خلي أرمي توكلك على الله إن الله يحب المتوكلين ،كلنا نمر بيوم سيء من وقت لاخر، نروح مكان نغير جو أو نسوي شيء يعجبك علشان تريح بالك.